أفظل إني أمتلك يعني مكتبة شخصية ،يكون فيها جميع الكتب المكتوبة لإني مرة أحب القراءة وأحب أستكشف أفكار وتجارب جديدة من خلال قراءة الكتب ،فكل الكتب تحوي عالمها الخاص ،فأحب فكرة إني أكون محاطة بكل هذي المعرفة والثقافة ،المعرظ الفني جميل بس الكتب لها معني خاص بيمنحني يعني عمق وفهم أكبر للحياة.